Ny atao zany laha te hahazo nama nadritra ny dia raiky e, da mila mandray anjara amin'ny fivoria na anin'ny fihetsiky miaraky, lafa vita zay da mila mampiasa fampihara amin'ny nama ary miaresaky amin'ny mpizaha tany.